Mi yi'i on kuwa dow ñeeñal kesal. Miin kam, ñeeñal kesal on kuwanta ɗoo kam, ɗon mo on kuwanta naa, ɗon mo kuwanton naa, ɗon mo ngaɗanton, koo mi wara mi sooda? Ngam ngal ñeeñal hollii to ngal timmii, ngal laaɓay sanne, ngal wooɗay no haandi, ngam non mi yiɗay mi sooda-ngal, mi takka nder suudu am.